ནག་ཆ་གི་ན་ཅི་གི་ཡེ་ཡ་ན་ཁྱོང་ཁ་ན། སེ་ཀེད་པ་ཕ་ཐེ་དེ་ཐོབ་ཀམ་ལབ་ཏེ་སུ་བ་ཚེ་ན། དེ་དི་ནག་ཆ་གི་ནམ་ལོ་ཡ་དེ་མེཆོ། ཀ་མི་སུ་བ་ཆེ་ན་ནག་ཆ་མེ་གི་ལེ་ན། ཡ་ན་མེ་གི་མེ་ཅི་ན་ནག་ཆ་ཧོན་ཆུ་ལེ། སེ་ཀེ་ས་དེ་གི་ཐོ་ར་མེཀེན་བེ། ཀ་མི་སུ་བ་སེ་ན་ན་ག་ཐམ་ཆ་ཟོམ་དེ་གི། ཡེ་གཅིག་ན་ད་ཏོའོ་ཨིན་ཏེ་ཨོ་ན་མེ་ན། མེ་ན་ཐེ་ཆུབ་ན་ནཱ་ས་ཆེན་བེ། ཏེ་དེ་ལེ་མཀེ་དི་ཆུ་ཡ་ཐེན་དོ་བེ། ཨོ་དེ་ཕྱ་ཐེ་གི་ནག་ཆ་སེ་ཀེབ་ཏ་ཕྱ་ཐེ་གི། ནམ་ལོ་ཡ་དེ་མེ་ཆུ་རེ་རེ་ག་ཀིམ་ཆ། གི་མེ་དི་ཆུ་ཟིང་ཕྱ་མ་ལམ་ཐེན་དི། ཁོའོ་ཆུ་ཁ་མེ་ལབ། རེ་ག་རེ་ག་མེ་དི་ཆུ་ནཽོ་ཆོ་ཐེ་སེ། རེ་ག་གེ་ར་མེ་དི་ཆུ་ཧ་ཐུབ་ཀམ་སི་ཤ། ཨོ་དེ་ཕྱ་ནག་ཆ་ནམ་ལོ་ཡ། སེ་ཀེད་པ་དི་དེཀ་མེ་ཆུ།